ne ni minjeno taɗi kan taɗi makaranta, tadi makaryu taɗi yijeno tomon. Taɗi, diiyinah ma mur murayi "iii iii, <noise> tivi maka yuwani makah yu tadiju yigenu tomon shin nah taɗi makaranta kuma makah yu taɗi makaranta a exa ii balloyii pepa kar balluru ka mar ballina ɗinyi walla nin balloyi ii pepa ko kamar bullina mayiko walla makar yu labarii labari munjeno tomon kuma kah cikoi ii ii jarabawa chii munge kgo kan cinah.